मसूर दाल पकाए बर ए हमन के गांव के अच्छा सब्जी होते आऊ शरीर म भी विटामिन के पूर्ती करते। ऐला पकाए बर का करत ही की पहिले दाल के दो पानी तीन पानी धो के पानी म पांच दस मिनट छोड़ के छिलका आऊ जो कंकड़ पत्थर है। ओला निकल के आऊ कूकर म डाल के उमा जितना भी दाल है ओकर हिसाब से पानी कर के उमा नमक हल्दी ए सब डालना चाही।